<hesitation> سؤال هل نفضل الموسيقى الكلاسيكية او الموسيقى العصرية؟ الحق يعني معنديش خيار تالت <hesitation> أحيانا أفضل الموسيقى الكلاسيكية وأحيانا نفضل الموسيقى العصرية ، يعني حسب المود أو شن يعني يعجبني <hesitation> أو ال- <hesitation> اللحضة يعني ال- <hesitation> اللي حابة نسمع فيها الموسيقى.